Kindo ngeke ikawe mrwe wakwa embu mnduenyi kakwa che hira anakipindiki iki kyama, kyame miakanu hai ikumi ikuwikie mozia. Ni shughuli du ta maendeleo naikukashira kijo na ihira du rubiashara. Ire, iongera rungu kuroakwa, iongera rugonji ruakwa na mburi itifu itio- iti- iti- iti- itiifuga. Aghire miremi nilie aghani nighire mpango waghara ifo ibutu nigherema na kambia simba wezo wake na ena- enampango wakwa wa- wa mikirekia kiji kaa mode hayakwa